Re' la wacha qa'sa k'uxb'al nasik' hat re' re' nirib'anam awah <hesitation> tiriq'o'eem cha ab'aqel wula pach je' tii naqaq'aram ke k'ih wach k'uxb'al taqee' jotla kitz'aaq xare' re' laa' suq nqila' la ichaaj la kinaq' je' tii la ichaj wula la mahk'uy je' tii la muuch' la sees man cha yah nqak'ux ta pero kore'eet re' laa kiroo cha qak'ux wi hoj nqak'uxum la kaxlam k'uxb'al taqee' o la k'uxb'al wa'ak keh la kaxlam winaq nkiye' kih kimik ru'uum re' wila q'iij qahq'arwa k'ih cha winaqiib' nakikima ala ko rich'eet ko ak'un winaq winaq nakikima ala ru'uum la k'uxuuuj k'uxb'al wa'ak choqpa' cha qa' taqe' nrik'am aka y onteera laa' n'oriye' cha k'ih wach kimik man re' ta naak ak'uxuma qa la k'uxb'al y niri ye'em cha akimik q'uun q'uun n'o rik'ut cha riib' la kimik y entonces kiroo naq chi qa chij paam chi qqasik' paam bien la qa'keh re' k'uxb'al wa'ak kiroo nrib'an reh qab'aqel y kiroo naq tii cha chi qak'ux taqee' je' tii nkib'an qanooya qamama' taqee' nkik'ux je' tii la naniq'aram pa la ichaaj la qa' taqee' wula wach paat wula pach hoj ro'na man cha qat'aliim ta onteera j'uxb'al wa'ak are' ru'uum man cha ar qah q'arwa ta kuu qanooya kuu' qamama' kiroo naq tiii chanb'anara q'orik kuu' keh reh nqak'amam tii cha onteera la no'ooj taqee' y reh nqak'olom ti cha koon wach onteera la k'uxb'al wa'ak loo'